எரிவாயு அடுப்புகள். நன்மை. பதிலளிக்கக்கூடிய வெப்ப கட்டுப்பாடு உடனடி வெப்ப சரிசெய்தலை வழங்குகிறது, இது நுட்பமான சமையல் நுட்பங்களுக்கு ஏற்றது. பல்துறை சீரிங், வதக்குதல் மற்றும் ஃபிளாம்பிங் உள்ளிட்ட பல்வேறு சமையல் முறைகளுக்கு ஏற்றது. குறைந்த முன்கூட்டிய செலவு பொதுவாக மின்சார அல்லது தூண்டல் அடுப்புகளை விட வாங்குவதற்கு மிகவும் மலிவு.